Ɓurani kam ko jogaade mbaawka waawde reende e aynude kooyɗi am e diine woɓɓe. Ngati ko hoore am tawa potmi huccande hade am hoccude woɓɓe tawa alaa fof haaju am. Tawa kadi alaa nafa kadi.